أفظل يكون عندي هدية في عيد ميلادي؛ لأن الهدايا تحمل طبع شخصي وتظهر اهتمامات الآخرين لنا، سواء أن كانت شيئًا أحبه، أو تجربة جديدة، بينما الفلوس مفيدة إلى أن الهدية شعور خاص، وتخلق ذكريات جميلة.